An este lapi kuan chi kuu lapi, lapicero onkuu este lapi yunukon lapi carbon yikuan chi yuu ka'a kunja naxhikuan an lapi lapi nravi yikuan lapi carbon yikuan lapi yutukan xanrio vichi yuu kateo xhinaga yuu kateo xhinaga eni aneguteo kuu kunextu yo'o kunaxtoyo dixo'o ma'a ajan xo nri borrador nde kutan toyo'o njani xhianu xhinaga kundeo tenguu kundeo xinrio kundea niko'o kundeo ndax daxtoyo eyuu kuan kundateo enoni kunde yuun ndeva'a kuiten yikuan undeo inka tute ndekuatineo lapicero yikuan xongan njuu.